Aminay aty bôka matetika andrahoanay vary efa hainao vilany; kôkôty ein! Iio tsy kokoty minute kambarambaran'ny vazaha reo fa kôkôty io to de kôkôty, kôkôty vingt six kokoty trent huit; io zany kôfa olo vitsivitsy raha io ataonay kôkôty vingt deux; vingt six defa zay io ampy, fa io kôfa misy olo maro reny amin'ny fetin'ny la famille reny misy tonga de kôkôty cinquante ampiasanay to de bavata tsara.